Äjtyät yä'ki mastät nto'nhpapä n yosku'ojmä waye, este nkä'spatä ane kä'ok ane, jetistä mastä pyämitzi'pa hay vece jakutyät jana ka'e'aju nkäspatä't este muntzyäpä, nkä'spatät berru, nkäspatä't este ledu, nkäspatä't este apit pasok, nkäspatä't este nakpasok, hay veces este aksostäjpatät cualquier tzäpä ja'kutyä mas este favorable ijtu, jakutyät jana mas debilitatzäjku sisji, por que sis sis mau mau nyä'ijtu'p quimica, nta'p oye, tomate igual por lo men por lo menos este nyä'ijtutäk mas juerza, pe tambien a base de pura quimiquita'p nä ijtu tomate nta'p nä ijtu wäpä, todo mas wäpä tzäpä, donde es si berru, onde es este berru tzäpä, donde es ledu tzäpä, onde es este manu de leon tzäpä' y onde es este onde es este cuña, jete mas sanuta'mpä tzäpä, mas tzyipa pämi por que ya este cosas estee lo que campo'ojmä ijtupä tomate, repollo, todo jete pues ya por a base de pura quimiquita'p de quimiquita'p nä ijtu, ntap ntaptä muspa oou muspa nkäsä por que ma quimicasy nyenpa toya', jetistit 'yak toya kopa'tpa, ta'ntä ta'ntä itpa bien, jiko' äjtyät mastä nkä'spa mas sano sanopä verdura, jejtzye manhpa tzäpä tza'momtya'mpä. hasta ahi.